Kua̱ sá ku̱nia xi kasuela̱ mixúnra̱ané nga tsé ki̱cha̱jín xi ki, kua̱ machjen xí kua̱ machjénná ísmachjenná ísa̱ sá ku̱nia xi an xi nde̱kjúánne̱ kua̱ xi kasuela̱ba̱ xi kine̱ma sá mínú xi kábéndáanée̱ sá ngu xi timichiniá kabéndáané kua̱ ma níxuyaniñané kíi̱tsie ndá chinie xi kuine̱ sá sá kui kui kioo̱ timáchjénnané kua̱ ni̱ ísá ku̱nia xi ti̱jibane̱ kua̱ te̱ ndá ma kua̱ ya̱a tu̱se̱ mindáña xí ngu xi ti̱jiba xikine̱ nga ya̱a tu̱se̱ mindáñanée̱ kua̱ kámaáchjáanée̱ kámakíndáá sá nde̱tsi̱a̱anné kua̱ xi kjóo̱ñanée̱ sá mijíénna ngá ku̱a̱chjénnánée̱ kua̱ títjún xujñú nítíjunniñanée̱ ku̱ nadá nítíjuan xújñúne̱ te̱ku̱a̱ ku̱ sámé ike titjún fángindániñanée̱ te̱ku̱a̱ ni̱tíjuan xújñúne̱ te̱ku̱a̱ tu̱úku̱a̱ nga tájasú kátetju a̱ tsú xi mi̱e̱jchá xi kúatsie xí kine̱ kua̱ nítíjuan xújñú ku̱ fángindáñané ku̱a̱ xi fie mane̱ kua̱ te̱ku̱a̱ ya̱ni máchjennanée̱ sá sá kúésúnyaá sá ni̱jmá sá mínúu̱ xi ku̱a̱chjénnanée̱ kua̱ ki tsajmíba̱ xi machjén, tjín ísa nde̱kjuannée̱ ku̱a̱á sa ku̱nia xi sá xi xi la xi ki̱cha̱ba̱ kjúán ni̱sákine̱ nga sá ku̱nia xi nde̱kjuanné xi kicha̱ ngua̱ sá ki níchjóa̱nné kua̱ sá ya̱a fajian líjannée̱ kua̱ tu̱kúñu mátsjíé xi kuine̱ tu̱únñú sá minú xi amincha, áminchas sá aseite̱ kafayaané kua̱ tu̱úñu mátsjíéne̱ kua̱ ní kjindu kjiníé kjúán tiníxuyaá sákui timáchjénnanée̱ kua̱ ku̱a̱sin máchjen xí lata̱ba̱ xi kine̱ a̱ndaa̱ kje̱ésin máchjen xí sá ku̱nia xi ti̱ji níndieba̱ tsúra̱ xi kine̱ ti̱ji níndieba ̱mixúnra̱ané kje̱esin máchjen xí kine̱, yaa.